komiði sæl og verið velkomin í í kvöld fjöllum við um átak Barnaheilla stöðvum stríðið gegn börnum skoðum nýjan frá NASA og fáum frá grunnskólanum í Stykkishólmi ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar

aldrei hafa fleiri börn búið á stríðshrjáðum svæðum en síðastliðin tuttugu ár og í dag búa meira en fjögur hundruð tuttugu milljónir barna við stríð alþjóðasamtökin Barnaheill fagna eitt hundrað ára afmæli í ár og af því tilefni stendur nú yfir

undir yfirskriftinni stöðvum stríð gegn börnum forsetahjónin Guðni t h Jóhannesson og Eliza Reid hleyptu átakinu af stokkunum í byrjun október ástandið í dag er og stríð eru að breytast þau eru komin miklu nær börnum en þau voru

er verið að sprengja í loft upp skóla og spítala þar sem börn eiga að geta leitað skjóls til dæmis

mikið inni í hringiðu stríðsátaka í dag miklu meira en þau voru fyrir hundrað árum síðan sem er ástæðan fyrir því að við viljum skora á stjórnvöld að stöðva stríð gegn börnum við erum með þrjú meginmarkmið með átakinu þessum áskorunum okkar við viljum að það verði viðtekið á alþjóðavettvangi að börnum sé haldið alfarið utan við stríð í öðru lagi viljum við að þeir sem eru að brjóta gegn börnum og eru ekki að virða þessar alþjóðasamþykktir séu dregnir til ábyrgðar og þurfi að borga fyrir gjörðir sínar í þriðja lagi þarf að styðja rosalega vel við þessi börn sem eru að upplifa

þessar hörmungar það þarf að styðja við þau og veita þeim stuðning það þarf að veita þeim heilbrigðisþjónustu

skóla hvernig getur fólk hjálpað

NASA kynnti í vikunni nýja búninga fyrir geimfara sem verða sendir til tunglsins eftir fimm ár búningarnir þykja miklu betri en þeir sem Armstrong og félagar klæddust í fyrstu manna nú geta geimfarar til dæmis gengið næstum eins og á jörðinni í stað þess að hálfpartinn skoppa á yfirborði tunglsins eins og þurfti að gera áður nýju

eru tvenns konar annar er hannaður svo geimfararnir geti klæðst honum á ferðalaginu til tunglsins og aftur frá því sá búningur á að geta haldið geimförum á lífi í allt að sex daga ef eitthvað kemur fyrir geimfarið svo sem ef loftsteinar gera gat á það hinn er hannaður fyrir göngu á tunglinu hann býður upp á mun meiri hreyfanleika en fyrri búningar og er líka hannaður þannig að ein stærð passi öllum það er nefnilega hægt að stækka hann og minnka NASA stefnir að því að fara aftur til tunglsins árið tvö þúsund tuttugu og fjögur og til Mars upp úr tvö þúsund og þrjátíu þá er komið að

á Skagaströnd sem skoraði á Grunnskólann í Stykkishólmi og við sendum krökkunum spurninguna hvaða sögupersóna myndirðu helst vilja vera og af hverju hvaða sögupersóna myndirðu helst vilja vera og af hverju

getur skotið manni burtu með maganum Mikki mús af því nú fer að líða að hann beitir nýstárlegri aðferð við þannig að úr verða mjög raunverulegar myndir